خاص د سپیو په اړه هم ځينې غلط باورونه شته چې زموږ په سیمه کې یو باور چې ډير غښتلی دی هغه دا دی چې که په دې سیمه کې کوم بد څه پیښیګي نو په هغه شپه به سپی انګولي یا به هم اواز وباسي، او دا باور تر اوسه پورې چا تصدیق کړی ندی خو خلک په دې بانې باور لری. د بیلګې په ډول که په هغه سیمه کې څوک مړه کیګي نو سپی به په هغه شپه دغسې <hesitation> اوازونه وباسي.